Andeha hamakivaky ala mizina be ndraika zany zaho a, de <hesitation> miomagna zah aminà raha maragnitra, sode hoe misy raha misy biby magnafignafika zany na hoe misy olona karaha anzay, miomagna zah amy sakafo a, mitondra zah tente handràko raha ohatra ka sendra hoe reraka zaho, mitondra zaho a fitaovagna hamelomana afo a, de sakafo ma akesy andagniny de mitondra lamba firakofana.